Hinz <hesitation> kurah mb <hesitation> mkere mlagolii kweli nyalah kwigizaa ha vanaa nawenya kuretana mkanah mwe moyai genyekana vav <hesitation> na zi step hiziii oo mkanah neenyah kuzia hulukali siwanyaziah kuizirah dahv <hesitation> mkanah naunyolah msakuru noo mkanah yenyah kumhirah yazaa heng'oo havor <hesitation> mamah heev <hesitation> na babah heev <hesitation> ndakunyolah mnduu nanyolah mnduu kwenyah kuiran <hesitation> kuv <hesitation> msasa namkarii vivuliwalatevaa mwana mkanah hyuu matevoo waramtevaa hiv <hesitation> noo niwanyolah mkanah hyuu noo moyai atrah haii nav <hesitation> mkanah kindikii noo av <hesitation> moyai mduukii mwana harahikara hang'oo haoo avol <hesitation> hinz <hesitation> manyii mang'ana yakuvolah moyai hyuu dahv <hesitation> vakorah wavolah sasa kwenyakuvol <hesitation> kuu moyai hyuu atrah kurore hivaa kunyalah kuudukah hang'oo hohoo kuzie kutevaa hang'oo hohoo ere mwana wituu uloli kinduu kivehangoo halah yani yakulorah <hesitation> akagondii kavehoo nakagondii yakaa yenyah hakavulii azie ulia avunduu nadukah hang'oo harah mkere no msakuru harah navemm mmsah moyai yani mkanah moyai hanzii kuvullah moyai babah ya moyai hiziii kutevaa wagaa mkanah. Ndahgurah ligongii liveehanoo alavorelwah maazi <hesitation> aliror <hesitation> navulah nalilolah ndioo alatevaa matevoo kwiri mkere huyu no mkanah huyuu mv <hesitation> wanduukii walatagaa kukuvolah uv <hesitation> mkanah mrev <hesitation> mb <hesitation> mwifaa mrev <hesitation> naiv <hesitation> ulifaa gindikii sasa vivuli watanga kumanyanaa venya kumanyah mwana yetu yenya avugur <hesitation> mkanah anoo av <hesitation> hiiriikii!! Na hiiriikii!!! Ni hiiriihirii!! Nihiirii!! Hituu no kujange kukorah ndii kumanyanaa sasa vanaa vanooh navazizah mkerwa nazizaa heng'oo atev <hesitation> wazii wagamkana higaviraah wagaa mkanah wenyawamanye higbilah wagamkana hyuu ruswah liev <hesitation> nikindiki rwahmbatana rwanga moyai sihirana dahv <hesitation> walazaa kuikalizaa mkanah wambol <hesitation> gavendii gavendii gavendii no wanya kuzialukarii siv <hesitation> hang'oo hunyalah wazizaa dahv <hesitation> chigirah mwana uzizaku ku kulah ni mbozoovoo mala wambol <hesitation> vulai sana nomyai kandi wambol <hesitation> <hesitation> mwana ag <hesitation> huwalikuletah mkarii genyekana urete <hesitation> huyoo dahv <hesitation> nimyaa mkanah enyuu navanah wakazwahalalah wavor <hesitation> yani wahevuah marangoo nuukorandii wakorerah gwonyekah namadiku nganooh nivudinyu nuuvavolahndio navazia kuinyongah lakini wali wakar <hesitation> mavazandio na watrayoo. Nooh vollah. noo gavendio mama kuili. sukwahirana, dahv <hesitation> lakini, kurondekanah. namadiku, nganooh nganooh. vanaa. hawoo waullah dahvee. nowagai. suzaikuletah! Dahv <hesitation> vikoo ulahuvuzaa vuzaa vaziii kuletanah nivikhoo wavenavana. sisoloo. wazizaa mwimizagaa minyingi dahvee. ulahulah wakakuzah! Chigirah, vikoo siwamenyaa dahv <hesitation> ku. walivakalee. varagoli. valivakal <hesitation> walinamafunzo malaii, gawafunzaga vanaa venyenyi. kwiranaah. swahiranangaa. kuinziaraah, dahvee. navazia dahvee. namadikugaligakalee. galikukufundishanah. marai. wanyolah, mwana wafulani, aleti mwana kutrah, hangoo. simwandolah. vunzaa. kuizirah dahv <hesitation> mbakawakumanyee. wiinyuu"kabisa mmbakawamanye. hutrah. lurushwa, wakhodolah. mwinzira dahv <hesitation> jenereshen. yasai nomborah mwisho nye'sa. <hesitation> akwe. vulamm. akukony <hesitation> akukind. <hesitation> kuvenahiginzo malahi kukaliz <hesitation> vanaaa, vanooh kukristo, kwikariz <hesitation> vanaa vanoh. mziandiii, mziza vulahi dahv <hesitation> chigirah. vanaa, wamanyah manyingi. kuvitah. vivulikunyivenee. kutotrakwenevivuli, kwimbiza vanaa himivyetuu. Kulimoo kwakulangah, kulimoo kuletavakalii. Kumookutah. hangooavo wamanyane. vakirii kurata, havanduu yavoodav <hesitation> nakulah, vanduu wale wamenya migaa minyingi, kuvita wadiku vanooh, somenya mihinga minyingi dahv <hesitation> kurondekanah, nikiyani waveni na kinduu kulanganga, kiburi yani, kiburi mruswahili ngindikii. wav <hesitation> na kirag <hesitation> kinene sanah, kirag <hesitation> chavoo nikinene sinyalah. Chalombaah! Wamenye ne <hesitation> mnduu hangoo havoo dahv <hesitation> chigirah waletanah havikoo, ne <hesitation> vikoo, sunyakananga, dahv <hesitation> vana mwamwivura, wakuza vosii, chigirah, walinda mduu neeyenya kuleta mkarii. wahuzan <hesitation> wavanee. wamayan <hesitation> lakini wamadiku nganooh, kuu. kusal <hesitation> nye'sa <hesitation> hakukonye, kuvenamadiku yakuingiza vanaa vetu. havaa, yakumanya yanii vivuli wamanyane zoosii chigirah vivurii. Kumanyan <hesitation> vikoo vihosii yani vana hovoo kwat <hesitation> kuizira, yakunyekanah, mkukrito, wavurakuletana vikoo dahvee. naukumanye n <hesitation> ku, hagoo yeng'ine kuigize vavah vetu. Kumalizanah, namang'ana hagoo mkanah anyalah mkanah mkarii noo moyai anyol <hesitation> mkarii hiyagaa yenyekenenah mletane mmanyane kabisa mtavan <hesitation> mkandoolizana kuizirah dahv <hesitation> mumany <hesitation> hyuu nirushiakii ndakutagah nahuyu atrah haii kalinimletanah mmmanye yakwamba mletane mwizira ngenyekanangah nakandii kuletanah kwatrah kar <hesitation> mkavolah moyai ukutevii nautagakuvolah hinz <hesitation> ndazia mlukarii dahv <hesitation> hinz <hesitation> ndambezahndii mb <hesitation> mlukarii mwang <hesitation> no! Lukari lwatrah kutrah kal <hesitation> vaduu walena mama vovoo waletanah mababah hovoo wailanah kugenyekana vanaa vetuu mvemkivahlah madikuu gano mwilaner ilii mm mend <hesitation> lushiaa na lushiaa nuu mdaa kulondekena maibii kali hiv <hesitation> waziaa mkivarah walolahku mamah hovoo dah walolahku babah hovoo dah walolahku senge hovoo dah kuu vanaa uvaa kwivulah walatevagaa mamahg <hesitation> alangwah vuuaaa hutre ku litayalangwaa i've kukumbushane kuvolah mamahg <hesitation> alangwah ndii kukumbushane undole yani ukumbukiilemm ulol <hesitation> mamahg <hesitation> alangwah mduu fulaani babahg <hesitation> yalangwa mduu fulaani nakandii uv <hesitation> na kinduu kulanganga ukursto mwingire livunganah mambo gogo gosii gav <hesitation> mvunganah. Nooh. wenyakuletah, mkarii, kandi nauziyah, mvunganah uvol <hesitation> nenyakuletah mkarii waripatia kwiri vivurii vovoo kavemoyoo wakupatia umanyelingana ya mwamii umanyekuliugendah mletena vulai mmenyevulaii ukavaku nakiburi yakuvolah hinzii ndakusetah mletena vulai mmenyevulaii ukavaku nakiburi yakuvolah hinzii ndakusetah mkarii hinz <hesitation> mbeza msaza dahv <hesitation> kuletanah naunyenyekeah wakwinamiriaahh umanye msazah ne <hesitation> kichwa yamnyumbah niv <hesitation> mkali unyalah kuvaku higuluu dahv <hesitation> ulimalogoo kwa msaza wovoo gavolah mlamenyah vulai kwikara vulai mimaah jalikutra kar <hesitation> jivezasai dahv. <hesitation> nooo. lolahvanaa vetu wahirana sai mgambah wakurekana chigirah sinyolah megizoo kwiri vanduu wamenya dahv <hesitation> wadolana kuizirah naziakuvena inz <hesitation> ndakunyolah mkarii ndamretah. mbeku navandii dah! Nakandii wenyena wetane navazia kureta sakuruu vekuzira vuzaa kav <hesitation> babah avooo dahv <hesitation> nivenavemwana hukulete ujakutevaa nivechaki! Ujagii kutevaa kabla ujag <hesitation> kung'anisha vanduu yavoo chigirah vanaa wamadiku nganooh wadolana vanduu kuizirah amah. walete huyu ni babah, huyu ni mamah navewangamkanah anyolah mduu undii kuizirah, ku. nauveegoo ulolah mnduu azaa hangoo mbo molomakudah kuv <hesitation> yani kumanyanaa niliai wavakele mmanyane n <hesitation> wagamkana hyuu wanga moyai wamanyane hili mletena hiveeku kristo vulai mwingire mwivugana. Mmanyane mkadolahkuzirahmbah, kuvolah vuzaa ndakanyolah msazaa msaza wag <hesitation> havenazisendii msazah wag <hesitation> nimlahi hahizirah avenazisendii wavakanah wamadiku nganooh vayanzaa vasaza chigirah zisendii zisendii zinoo linyalah kugulah mlammguguo dahv <hesitation> noo manyekumanya yakwamba novemkivalah uletane nimnduu wakumyanzaa myazii yagenekanah noo nemyazaa noomyazii vulai noomyazii yakumanya mingaa na mingaa vuyazii wakukarah harara mnyol <hesitation> vanaa ukaletah mnduu chigirah anyolah zindolahh dahv <hesitation> mletane vulai kukristo mmanyane vulai mkaletanah ku vioo dahv <hesitation> wakale wakuletana vikoo dahv <hesitation> kandi naunyolah uv <hesitation> hindaa vikoo wakukunikia mmmoni! Vavol <hesitation> hiv <hesitation> kaivulah koo naulol <hesitation> mwana gulah dahv <hesitation> chigirah avalagoli nivawanyola hindaa chalikoo chaliunyalah kuivulah mwana ulolekuu dahv <hesitation> nawamadiku ganoo wavulahvuzaa vanaa veve chikoo kali wavolah kwakwivulah mwana lakini siyamenya migaa dahv <hesitation> kuletanah kuizirah lilai mzirah ya kristo asante.